إيوة طبعًا إنك تشارك دايمًا في الانتخابات بصوتك هذا شي يعني مهم جدًا، إنك كيف بعدين راح تساعد بلدك في التقدم والتحظر وراح ترمي بصوتك، مهما كان صوتك وش نوعه إنت راح راح ي- الانتخابات هذه عبارة عن الناس اللي شبهك كلهم راح ينتخبوا الشخص اللي إنت انتخبته، تمام؟ هذا شي يعني مهم جدًا، إذا ما أحد انتخبه أو ما أحد نزل ينتخب ما راح نستفيد شي.